Drom gena ena gahi duhuru gena maha ngone so tolo ena se mafu bolo hate rasi ena sema ma duhuru, gena bato kalo ena sema doya ngaramoi ge ena ma duhuru lamo ua, ua se ena madoya ngaramoi ua se ngone tolo ena sama mafu bolo se cako ena sema hate ge ena madihuru lamo foloi.